באש תע׳יר את׳אר א־סיארה או א־דראג׳ה, וקף א־סיארה או א־דראג׳ה פי מאכן מסטווי ו אאמן ו שד פראמל אליד, אסתעמל א־ראפעה באש תרפע א־סיארה מן אלג׳יה לי בְ׳ע׳יתי תבדל פיהא אלאת׳אר, פכּ אלבראע׳י דיאל אלעג׳לה באסתעמאל מפתח אלבראע׳י ו חאיד אלעג׳לה אלקדימה, רקּב אלאת׳אר אלג׳דיד ו חאול תצְבּט אלעג׳לה באש תכון מתואזנה מע אלבראע׳י, שד אלבראע׳י בקוה ו אבלאכן בשויה באש מתתכּסּרש, נזל א־סיארה מן א־ראפעה ו ג׳רב תסוק בשויה באש תתאכּד אנה כלשי מזיאן.